दिसंबर रो महीनो ठंडक, उत्सव अने साल रो अंतिम पड़ाव रो प्रतीक छे। ई समय सर्दी अपन चरम पर होवे, अने लोग गर्म कपड़ा पहरण लागे। क्रिसमस पच्चीस दिसंबर दुनियाभर में खुशी अने प्रेम सै मनावै जावे छे। साल रो आखिरी दिन न्यू ईयर ईव इकतीस दिसंबर खास होवे, जिकरो लोग जश्न मनावै अने नए साल खातर संकल्प लेवज।